magnodidigny, 5lera, 7lera zaho mandry amin'ny androaligny, raha ny hevitro ndraiky e tokoly 8lera ake ôlo araiky mandry amin'ny androaligny